जो वयंजन अमुक पसंद हा। सौ पनीर आ जो कि दुई साअ रूपे पउ भेटो। अमारो मातन हानो सौ भी काफि माेन्गो भेटो।